انا افضل اني ما اكون مضطرة للنوم مرة اخرى. عشان ابغى انجز اكثر في حياتي. استفيد من ساعات النوم في انجاز اشياء جديدة بحياتي. مثل القراءة مثل اشتغل شغل اضافي اتعلم ادرس اتعلم خبرات واشياء جديدة او لغات جديدة.